चिकने बनावे काज सबते पहिले चिकने अच्छे ते साफ कर लेइन्। फिर एक पैन में तेल लेइन् और बाये गरम कर लेइन्, फिर बाये में लहसुन प्याज टमाटर डालके उन्हे अच्छे ते भुन लेइन्। और चिकनु अच्छे ते भुन लेइन् फिर बा चिकने जो है अपने पैन में डालके दस, पंद्रह मिनट के काज उबल्लान देइँ। ऐस करके जो है हम चिकने बनाए सकतेइन्।